Waddan kuje kesum be kulol dow kuje mai. watan goddo lara kuje kesum amma do hultira ta waddina mo masiboji ha ngedam mako. bannin watan kuje kesum sadan masin ha nder ummatoore ngam kowa yidi joda jam on.